صعب إن الآلات تملك مشاعر مثل الإنسان, المشاعر تتطلب تجربة إنسانية عميقة, وفهم للأحاسيس والتجارب, الآنات- الآلات- يمكن برمجته لتقليد المشاعر, لكن ما رح تحس فعلاً مثل البشر, البشر عندهم تجارب فريدة تشكل شخصيتهم ومشاعرهم وهذا الشيء يصعب على الآلات تحقيقها, مشاعر حظ الخاصة بالبشر.